Kalo makanan olahan dari beras ko, kayak nyo banyak lah kayak ketupat, lontong, lemang, ado jugo yang namo nyo burasa kayak lontong, kalau lontong, tu biaso nyo di sajikan dengan sate nah kalo buras ni beda dari yang lain dio ni di bungkus pake daun pisang, di kukus kalo udah masak tu biaso nyo di makan dengan daging ayam, atau dengan daging sapi lontong tapi hari hari biaso be biso kito dapat, tapi kalo buras ni tu cuma khusus ado nyo ni pas hari lebaran be, itu pun dak semuo rumah biso bikin buras ni, sayo saking suko nyo dengan makanan ini, kalo sepuluh bungkus kayak nyo dak cukup kurang bgai sayo saking enak nyo tu kan, itu lah kadang sayo kalo udah dekat samo lebaran tu, rindu nak balek kampung, salah satu nyo makanan olahah dari beras khas jambi ni cuma tempat nyo tu beda kalau caro di bakar jadi tu kalau lemang ni tu caro buat nyo tu dio masuk an kedalam buluh terus di kasih, diolesin minyak, minyak makan biak dak lengket baru di kasih. daun pisang di dalam nyo baru di masuk an beras tu, nah sudah di masuk an beras nyo tu, baru di bakar nah kalo udah masak tu wangi nyo kemano-mano, sangking harum nyo tu dari daun pisang tu kan jadi tu sayo punyo kawan tiap kali kalo lebaran tu kawan sayo pasti ke rumah buat cari buras, kalo kawan kawan sayo sudah ke rumah, kayak nyo limo talam be dak cukup soalnyo cuma di rumah sayo be yang ado buat kayak gitu, kalo di rumah yang lain tu kayak nyo dak ado, ado yang bi- yang biso bikin kayak gitu apo lagi kalo lebaran haji kan biaso nyo sayo dak balek kalo lebaran haji jadi kawan kawan sayo tu kirim lah foto lagi di rumah sayo lagi makan buras sambal ngejek-ejek sayo gitu lah, jadi Budak budak tu atau kanti kanti sayo ni kalo lebaran pertamo biaso nyak kerumah oran lain kerumah keluargo nah dak, dio langsung ke rumah sayo <hesitation> dio milih ke rumah sayo, dio milih ke rumah sayo dulu, biak dak kehabisan buras tu kan. Kareno kalo lebaran tu biaso nyo buras di rumah sayo tu se- sehari be lah lah langsung habis, kareno banyak yang suko dak cuma kanti-kanti sayo yang suko kanti kanti abang sayo, orang tuo sayo, kakak kakak sayo jugo suko makan itu, kanti abang sayo ni lebih banyak, kadang tu kalau dating ke rumah tu itu lah yang di incar-di incar kanti-kanti abang aku ni, kek buras gitu kan kadang tu kasian samo kanti kanti perempuan kakak kakak perempuan sayo tu, kadang dak kebagian kareno lah habis samo kanti kanti sayo, samo kanti kanti abang sayo, ado jugo dari pulut itam, pulut putih biaso nyo kito buat tu, biaso nyo tu dio di bikin bulat pake cetak an di bungkus pake daun pisang dan jugo daun pisang tu yang di pake dak be basing bae, harus daun pisang batu kalo orang sano bilang, kareno daun pisang ko yang daun pisang batu ko dak gampang koyak, dak gampang putus, jadi kalo nak bikin olaha tu biaso nyo pake daun itu, nah kalo nak bikin olahan tu biaso nyo. Sayo ke kebun dulu nyari daun itu kan, nyari daun pisang batu tu, nah yang di ambek dari daun tu cuman pucuk nyo bae-pucuk bae sudah di pisahkan ari tulang nyo tu lah di jemur lah di jemur kiro-kiro se jam lah biak dio layu kan, setelah tu di pakek lah buat bungkus itu olah itu.